Kasvohuunõq ummaq tuu jaos, et reguliiriq kliimat. Teedäq <hesitation> kasvuq tahtvaq kas väega stabiilset vai lämmind <hesitation> keskkunda, kos sis kassuq ja tuu jaos ummakiq kasvohuunõq.